gott kvöld yngri kynslóðin breiðir úr sér í leikhúsum landsins á næstunni tvö leikverk eftir unga höfunda verða frumsýnd sem skarta jafnframt leikurum af yngri

í aðalhlutverkum verkið fjallar um hvernig veröldin væri ef lögmál réðu ríkjum og

tvískinnungur

spurninguna hver ertu þegar þú ert ekki þú sjálfur

kynnti sér verkin tvö

sagt verk sem ég skrifaði og er um par sem eru líka leikarar og eru að leika í leikhúsi eiga frekar bágt baksviðs eða í raunveruleikanum sem sagt þar gengur þeim illa og eru sem sagt að leika í mikilli ástarsögu

leikritinu sem þau leika í þetta er svona kannski um það hvenær á fólk að hætta saman og hvenær á það ekki að hætta saman hvenær einhvern nógu mikið til að segja hey við erum bara að skemma hvort annað hérna mér þykir vænt um þig

áttina ég leik eiginlega þrjá karaktera í þessu leikriti sem eru samt alir einn og sami karakterinn og það er svarta

og síðan er það sem er að vinna í leikhúsinu þar sem leikkonan er að leika svörtu ekkjuna ekki flókið já þessi karakter er hann er með marga búninga og mörg lög fösum af sjálfum sér það er kannski það sem verkið fjallar um og þetta er mikið í bundnu máli rímar mikið ég var að rappa í mörg ár og er svo einmitt í ljóðaslammi

þó þetta sé í raun flutt meira sem texti bara þegar kemur að leikhúsi sko þá skrifaði ég þetta í hálfgerðu flæði ekki en samt svona

svona visst flæði í því sko þau hittast á grímuballi upphaflega og svo eru þau að gera upp sitt samband og þeim fannst þau á ákveðnum tímapunkti

vera ofurhetjur svo skotin að þeim fannst þau bara fljúga um loftin blá og þau væru æðisleg

og flott og geim og

og fremst er þetta um ástina sem fíkn

sjúka ást og hvernig er að sjá svona hugmyndirnar sínar og textann sinn lifna við það er bæði gaman og erfitt af því að maður er með einhverja vissa hugmynd í höfðinu um hvernig maður og svo er þetta líka byggt eiginlega svolítið á eigin ævi þannig að þetta stendur mér nærri

og

í ferlinu kom ég hérna á fyrstu æfingar og gekk í burtu

með kvíðahnút bara það er búið að taka sköpunina mína og það er búið að ræna

það er bara verið að gera eitthvað annað með hana sleppa tökunum bara og kveikja á því að þetta væri orðið í raun eitthvað svona samverkefni sko og núna gæti ég ekki verið

ánægðari ég til dæmis sá þetta ekki fyrir mér sko

eitthvað hús og húsasund sem hefði verið ótrúlega

þannig að ég fattaði að ég er ekki

þessum heimi algjörlega skilurðu ég er skaparinn en svo verð ég að leyfa litlu minions

gera eitthvað líka leikhópurinn

frumsýnir verkið Insomnia hér í kassanum í Þjóðleikhúsinu fjórtánda nóvember verkið byggir að einhverju leyti á þáttaröðinni um

við erum

síðasta eina og hálfa árið

að stúdera í þaula og skoða hvernig það byggist upp hvernig strúktúrinn í þáttunum virkar hvað karakterarnir hafa einhvern veginn hver fyrir sig fara á svolítið dýpi og við erum að líta á þessa þætti sem einhvers konar okkar kynslóðar og sjá hvaða sannleika við finnum þarna um manneskjuna við gefum okkur að það hafi orðið einhvers konar heimsendir og það eina sem er eftir er eitthvað svona

eins og eftir flugslys vestrænnar siðmenningar er d v d kassi með

við erum að reyna að rifja upp svo förum við að muna hægt og hægt eftir einhverjum

og það er eins og þetta

okkur í þessu verki

að leika karakterana sjálfa

sko við vinnum með karakterana á svona tveimur plönum sem

og það er svona

og við leikum okkur með að þau keppast um hver er hver þannig að já þau eru að leika en við erum svolítið líka að leika okkur með það og við svona leikum okkur með það hvað eruð þið búin að horfa á

oft í gegn sko ég náttúrulega horfði á þær á sínum tíma allar og ég er búinn að fara annan hring og svo erum við búin að liggja yfir Youtube og mismunandi þáttum sérstaklega undanfarið af því að við erum kannski að skoða svona einhverja sérstaka hluti sem við ætlum bara að nota og leika leika okkur með við erum alveg ógeðslega spennt að fá fólk til að koma því það vita veginn allir hvað þetta er og að vera að vinna með eitthvað sem fólk þekkir svona vel það er svo skemmtilegt það er það er líka ofsaleg pressa af því að það þekkja þetta svo margir svo vel fólk er svo spennt það er það er eiginlega ómögulegt enda eins og Gréta segir þá flökkum við á milli